Pe ëse boin de cheuxe in cuxiña ghe veu da esperiensa e di insegnamenti da madonnâ, o a moæ, o di cheughi ciù esperti. Però oua ghe son de tecnologie che aggiuttan à sperimentâ riçette neue e à fâ e cöse ciù veloxi se per esempio ti loui inte un ristorante.